Eka, izy aloha ara-dalaña avao ny mañova olombelo ara-fototarazo. Fa olombelo koa zañy samy maña safidiñy da zay miankiña amy safidin'olombelo ny maha ara-dalaña anazy sy ny tsy maha ara-dalaña añazy.